Bea minya me nkaabͻsɛm dze fi yɛ TV so. Na afei so, ͻyɛ a menenam abaefor ntentan no do a, medze me foon anaa m'ahomatromfo no dze kͻ mbeambea a ͻbͻboa ma menya nsɛm a ͻrokͻ do wͻ wiadze yi mu ama berbiara no, mennkͻyew, anaa obi bisa me dɛ ebɛnadze na ͻrokͻ do wͻ wiadze a, metum maka bi akyerɛ no.